כניתמנא נתעלם נהדר אלפרנסיה בטלאקה, חית היא לוגה מהמה פלאעלם, וכחוסוסאן פלאמגרב, לאנאהא כתפתח בזאף דיאל אבואב דיאל אששוגל ואלדדארסה. אלפרנסיה כתמנחכ פורסה תתואצל מע נאס מן תקאפת מוכתלפה ובלדאן מעתאדדה, וכתעאוונכ תוסע אפאקכ ותפאהם עואלם ג'דידה. בזאף דיאל אלכותוב ואלאפלם כיתוג'דו בּאלפרנסיה, ואלא תעלמתהא מזיאן, ע'אדי נקדר נתוור ראסי ונכתסב מערף וכבּראת ג'דידה. פלאסאס, כנשוף אלפרנסיה ג'סר בין אלתקאפת, ותעלמהא ע'יכון ענדו את'ר איג'אבי וכביר פחיאתי.